Ny fiteny maro arakan'izay heky: voalohany zay misy eto Madagasikara tsimihety, antandroy, merina betsimisarakan sakalava maro fa maro koa ny firenena hafa ohatra hoe: frantsay, angle, espaniola, <hesitation> aleman, chinois, japon arabo.